E lafaoro zashy da mitovitovy ame frizidera avao e paoziny, arakaraky ny gn'habeany, misy kidikidy, da misy zakabe, de io zashy hay agnambora mofo, io fagnamboaragn'olo mofo, ny mofo dipay io da agnamboaragn'olo gâteau avao koa da maro raha andraoy- andrahoy hay andrahoy aminazy ho an'olo mahay anazy.